Jö më pacöna mïö cwak ï kom pwonyere kï rwëënö ëthïnö kïbëc na tye ï kin pacö më cïdhö ï cukul.

Thama na an atwërö mïïnö ënë nï anyodo myero opwony athïn mërë kür owoth kï jö na kite reco.

An agwökö cïlïngna ï bank ëk kür ekwoe ökwal.

Kite na kwan öyübö anyim ka peci na tye ï kabedona ënë nï ömïö pol ëthïnö tye gïnï ï tic ka gamenti, ömïö ï pacö tye na leng.

Kwan ömïö jïï ngeo kite na myero ebed gïnï ködë kanya acël, kwan ömïö lengo obedo tye ï pacö, kwan ömïö jö na pol na tye ï ngeta otero lïmgi ï Bank.

Anyuth na nyutho nï ngat mörö tye kï two par ënë nï dhanö nön nwongo bedo kënëkënë. Dhano nön nwongo caa kïbëc kome ba yot, dhano nön caa kïbëc kobo nï kome lïth.

Thama na an atwërö mïö both mïn athïn na pod tïdï ënë nï ën myero opwony athïn mërë na pod tïdï ëk ka ödöngö inwongo athïn dong opwonyere pïën lëb thur kobo nï yath ka ogom ökö kite më thwënyö bedo na tëk.

Ëtëla më dïnï opwonyo gïnï lwak më kabedona kï köp k'Obanga, ëtëla më dini opwonyo gïnï köp ï kom mar ömïö jïï marë, ëtëla më dini opwonyo jïï ï kit më bedo kanya acël aböngë apokapoka

Lwak na bedo ï kabedona obedo gïnï okone pïën gïn nywakö jamigï kanya acël, tio gïnï kanya acël calö gurup, ëka ebedo kanya acël ï mïtïng ka cë ecwodogï.

Wan ëyërö ëtëla nakun eboligï kwir abola, wan ëyërö ëtëla nakun ëryëö ï ngegï aryëa. Ka dong ölöö ënë dong bedo atëla.

Cwö twërö nënö two kanca kï ï öd yath ka cë gïn öcïdhö ökö cön më co pimere.

Yüb na papath më kwan ökönyö ëthïnö kite na myero ögwök gïnï kï kwögï ködë ëka ökönyö thon edite kite na myero gïn ögwök k'ëthïnö ködë ëk ömïï anyim ka jö kïbëc obed na bër.

Kwan ökönya ömïö anwongo tic më könyö jö më pacöna, më cobo neno na tye ï pacöna.

Kwan ökönya ömïö abedo atëla, më acël atëla më ïï pacöna, më arïö, atëla ka lwak. Nakun amïö thama na bëcö both lwak na an atëlögï.

Kwan ökönyö jö më pacöna më yeo alökalöka ï kin lwak pïën gïn dong nïang nï bedo kï lwak kanya acël bër winyo thama ka lwak obedo gin mörö acël na bër ëka tic kï lwak kanya acël bër na löö kibec.

Cukulwa otio tic na tëk më mïö alökalöka më pwonyere ka jö më pacöna pïën ömïö ëthïnöna ökwanö, ökatö gïnï mökö d'öcakö thon tic

An amarö rwatara kï jö na nyen ëka amakö okone ködgï më mïö wat bedo na bër

Yoo na kwan ölökö kï rwöm më kwöna ködë ënë nï ömïö an ëwöra ï kin lwak ömïö an arïbara kï jïï kanya acël ömïö an atio pï lwak na an abedo ï kin-gï.

Cem na an amarö rwök obedo apena n'epio apia, ringo n'epio apia, ëka kï kwon Thur ën cem na an amarö rwök ënönön

An atwërö ngeo nï gin mökö okwokwota ï thunona nï rac ka cë an acïdhö ï öd yath ëka epimo enwongo nï obedo two nwongo gin nön ba bër

Ëthïnö më kabedona marö gïnï tuko odilo n'ecwodo nï awöröwörö, marö gïnï tuko n'ëngwëngwëca ködë angwëca, marö gïnï tuko n'ekobo koc ïë.

Kwan ökönyö jö më pacöna më mïö agam ï kom pëkï na makö lwak na röm calö ngölö köp nwongo gïn kobo köp n'atïr naka ëmïö engeo nï pacöna obedo pacö na lwak twakö köp n'atïr ïë.

Tic na lwak më kabedona tïmö gïnï na pïrë tëk ënë më pwonyo jïï kite më pur, më pwonyo jïï kite amyero gïn ögwök kï leeni ködë.

Kwan ökönyö jö më pacöna më twak gïnï rwök pï alökalöka ï kabedowa. Pïën lwak na tye ï kabedowa oketho gïnï gen ï komgï ka gïn ötwakö, onwongo eye ï köp na gïn okobo nï tye atïr.

Kwan ömïö jö më pacöna onwongo gïnï tic na tye ka könyö jïï ëka na tye ka döngö lobo

Jö më pacöna onyutho gïnï anyuth na bër më cïdhï ï kwan më nyutho nï lwak nökënë ëk thon ömak gïnï kwan calö kit a gïn ömakö ködë ëka önën gïnï nï kwan obedo gin mörö na pïrë tëk rwök

Anyuth na nyuthere ï kom ngat na tye kï two pressure ënë nï dhanü römö thon podho ökö athura caa mörö këkën, dhanü römö bedo ngat mörö na nwongo thon koyo neko aneka caa kïbëc

Yoo acël na kwan k'ëthïnö anyira ölökërë ködë ï mwaka n'opoth angec gïnï obedo nï, pol ë pol ëthïnö na nwongo opong ï cukul nwongo obedo anyira këkën, ëka inwongo nï anyira pol löö awope ökö.

An amarö camö amalakwang, amarö camö böö, amarö camö dëk n'epio apia, amarö camö dëë ngor, amarö camö thon ringo.

Ëthïnö römö nwongo gïnï two cadö kinge tuko kanya ba leng pïën nwongo dong cïng-gï gïn öngënö ökö ka cïng-gï cöl ka do ekelo cem ka ëthïnö ba ölwökö cïng-gï cë öcïdhö ogudo gïnï cem kï cïng-gï ni two cadö cakö makögï ökö.

An myero anën nï aumo del koma na bër ëk kür anwong two del kom ï karë më köth.

Peki na mon nwongo ënë më acël kuku na nwongo tye ï udi, më arïö peki n'ëthïn ënyïra thon nwongo gïnï kï ï kabedo na wan etye ïë obedo nï pol ëthïnö ënywarögï ëka pol ëthïnö wëkö kwan pïën nwongo ënywarögï ökö.

An atwërö makö par na lübërë kï peki më nïnö acëlacël ka cë ba aparö gin na nwongo tye ka tïmërë onyo myero abed ngat mörö na cïdhö ï dhö tic, na tïmö gin mökö ëk par kür obed tye ï kom kwöna.

Jwïnya makö jö më kabedo mökö pïën nwongo gïn marö cilo ëka kite na myero ëjük ködë ënë nï gïn myero önën nï ëgwökö lengo më pacö kï lengo më komgï.

Jö më pacöna tye kï mör kom pïën kwan ömïögï ngeo ngö na myero ëtïm gïnï, kwan ömïögï onwongo tic, kwan ömïögï tye ka nwongo athï aböla mörö më könyögï ï kom kwö na gïn tye ïë.

An myero alwök cïnga caa kï caa tëk kï agudo gin mörö onyo ka amïtö camö gin mörö na an amïtö ketho gin mörö ï dhöga myero anën nï alwökö cïnga obedo na leng.

Kwan ömïö angeo kite më twak kï jïï, kwan ömïö angeo kite më makö wat na bër kï jïï, kwan ömïö angeo kite amyero agwökara ködë ka atye ï kin lwak.

An myero acïdhï ï öd yath më pimere karë kï karë më ngeno yot koma kite na tye ködë

Yoo n'ëcwö na tye ka tii römö tic ködë na bër rwök më gwökö gupu më kome ënë, më acël myerö önën nï ëcamö cem na bëcö, më arïö myero önën nï caa kïbëc ewotho kun ëryëö ler mërë ënë mïö ën mwaka mërë mëdë anyim.

Onu ëtwërö jükö nya ka two cadö kï ï kabedo onu ka cë onu ëgwökö lengo më pacö na bër coron mïtö obed tye tandara myero obed tye bur yugi myero obed tye pacö kïbëc myero obed na leng

Jö më pacöna otio gïnï kanya acël më nënö nï kwan obedo gin mörö na pïrë tëk na lübërë kï kwan ömïögï opuro pur na tëk epuro cem na kelo cïlïng ëk ëcül ëthïnö ï kwan.

Onu ëtwërö mïö coron bedo na bër ka cë ëgwökö lengo mërë, gin më lwökö cïng jö myero obed tye ï dhö coron ka cë ï donyo, ï lwökö cïngɨ ökï cüth myero ënën nï ëywëö coron caa kï caa nget coron kïbëc epur obed na leng

An apwonyogï bër ka kwan, anyuthigï ngö na kwan römö tïmö ï pacö acëlacël nakun anyuthigï thon nï, ka ngat okwanö anyim mërë bedo na bër, dong akobo nïgï nï, ï pacö acëlacël mïtö ngat mörö obed na tye ïë n'ökwanö.

Jïï marö woth k'ötöka, jïï marö woth kï pikipiki, jïï marö woth kï gali, ëka pol jö nökënë thon wotho kï tyën-gï ën gin na jïï marö woth ködë ënönön.

An atwërö gwökara kï jö më pacöna kïbëc kï ï kom two malaria ka cë wan kïbëc ebuto i thë nët

Lwak më kabedona ökönyö gïnï peci ëk onwong gïnï kwan n'opore kï rwëö jïï, kï rwëö ëthïnö nï myero öcïdh gïnï ï kwan

Kwan ölökërë kï mïö ëthïnö cïdhö buto ï cukul, kwan ölökërë kï mïö ëthïnö kïbëc myero nï okwan gïnï ëka kwan ölökërë pïën mwaka kï mwaka edoro ëthïnö kïbëc nï myero ödök gïnï ï cukul.

Modho pii na rëcö römö mïö two kölëra podho ka cë kanya ëtwömö pii kï ïë ba leng, më arïö, ka pii n'emodho ba etedo, two kölëra twërö podho.

Cukul ömïö cwak both ëthïnö n'ayaa gïnï kï ï peci na görü nakun mïögï gin elwongo nï bursary ëk ökwan gïnï, ëwïlïgï buke, ëwïlïgï kalam nwongo kwanö gïnï nono.

Yodhi na jö më pacöna onwongo gïnï kï bër ka kwan ënë nï ömïögï opwonyere, ömïögï onwongo tic, ömïögï tye ka cükö cwiny jö nökënë thon nï ëk öcïdh gïnï ï kwan.

Ëthïnö anyira myero öcïdh gïnï ï cukul pïën obedo twërögï më nwongo kwan.

Kwan pïrë tëk pïën okelo alökalöka ï pacöna, ömïö ëthïnöna wör, ömïö ëthïnöna tye kï wörö thön ï kin lwak, ömïö ëthïnöna tye kï winy.

Anyuth na nyutho nï pii ope ï koma ënë nï koma kwör akwöra na tar ëka nwongo thon wanga thon tar, man ducu nyutho nï pii nwongo ope ï koma

Më könyö ëthïnö ëk ömak gïnï kwan na tëk, enyodona myero önën nï opuro gïnï pur ëk öcadh gïnï gin na gïn opuro më cülö ëthïnö ënë bino mïö ëthïnö makö kwan na tëk.

Ka an amïtö makö arem më two dwena na bë,r myero anën nï pe abuto abuta myero anën nï abedo ka woth kun aryëra, myero anën nï anwongo thon yen na kweo arem ëk amwöny.

Gin na onu ërömö tïmö ï kom ngat mörö kï kin lwak na tye k'anyut më two awöna öpïö ënë nï myero ëmïï dhanö nön öcïdhï ï öd yath ëk epim ëka ëmïï öcak mwönyö yath.

Yüb më pwonyere ka jö na döngö ökönyö më röcö kwö ka jö më pacö na papath kï mïögï künyö coron, kï mïögï künyö, bedo kï tandara, kï mïögï bedo kï cagat, kï mïögï bedo kï gin më lwökö cïng jö ka edonyo kï ï coron ëka kï lengo më pacö.

Cakö cath ï kabedona yot ka cïlïng tye

Kite na kwan ölökö kï nenona ködë pï kwöna obedo nï mïö atïmö gin mökö na könya ï karë më anyim, ömïö abedo kï gin mörö na mïtö anën nï anyimna tye na bër rwök

An atwërö ngeo ka athïn na kome önwëng ka cë nwongo kome tatar atara nwongo ïë ödëng, dude nwongo öjwïrë ökö na tïtïdï manu ducu obedo anyuth nï athïn na kome önwëng

Ka ëcwö winyo nï edhero caa kïbëc ën myero önën nï ebuto pïny ëryërë na bër më acël ënön, më arïo myero ënën nï ewowotha më ryëö ler kome na bër ëk ömïï gupu mërë odwogi kakarë.

Atwërö mïö athïn-na nwongo cem na bitamin tye ïë kï mïïnö cem na papath.

Gin na an acakö tïmö më acël ka pod aco acoa kodiko cön kï wang nïnö ënë nï myero ko acak lëga both Obanga ëk Obanga ökönya ï nïnö nön na nyen n'adonyo ïë ni, adonyo yökö ajwaö laka, alwökö wanga manu ënë jami na an acakö tïmö ënön.

Pol mon ëka ëthïn anyira rwömgï ömëdë malö ömïö kï ï pacöwa mon ëka anyira n'ökwanö gïnï pol man ömïö rwömgï tye malö rwök.

Köp më gwökö cïlïng ï cïm bër ëka thon rac, pïën caa nökënë ka ëkwalö cim, kite më dwongo namani ï yamö athamö tëtëk mërë tye.

Dhakö na yac myero öcak cïdhï ï pimere cücüth tëkï ën dong ongeo nï ëyac onyo ëgamö ïë, onwongo dong karë kï karë, ën myero obed ka woth ï öd yath më cïdhö pimere na lübërë kite na daktar kobo nïnë ködë.

Köth ba cwe ï kabedona caa kï caa ï karë ni pïën man obedo karë më oro.

An atwërö mïö athïn-na camö cem n'ëlölökö alöka amïö athïn-na camö nyig yen calö aëmë, calö macunga, calö ëpapaï; cem na nwongo bitamin dwong ïë

An amarö ruko böng na bëcö na ba mïa lewic. Ka abedo ëcwö aruko long, aruko catï, aruko ticat ceng nökënë aruko thon koti.

An atio pï caa aboro pï nïnö acëlacël ëka kinge tic abedo ayweo moth.

Ëthïnö twërö nwongo two önwëng pyër pïën nwongo cem ba römögï.

Koth cem na bër na yot kom ka cwö na lübërë kï köp më nywöl ënë cem na mïö gupu calö mogogï, önywagï-gï̧ ï camö öranga, ïcamö jami na pëk na mïö gupu.

Dhakö na döth myero öcam ngwedo, myero öcam nyig yen, myero öcam gin mörö n'obedo pige pige ëk ömïï cak obed na dwong ï thuno mërë.

Pïën kudi nökënë tye ba nen ka imodho pii na ba eketho yath ïë twërö kelo two na papath ï komi.

Kwan mïö dhanö ryëkö ï kite më cath ëka kï yoo na bër më mako cïlïng

Ëthïnö më kabedo ni marö gïnï tuko, tuko pono.

An myero acem karë kï karë ëk apimara më ngeo yot koma.

Dhakö na yac myero öcam ngwedo wëk cak obed na pol.

Dhanö më kabedona marö wöth kï k'ötöka, gar, pikipiki, ëka jö nökënë wotho kï tyën-gï

Ngö na kelo nyaa ka two taipod ï kabedo onu obedo modho pii na rëcö,

Kwan ömïö jö na pol onwongo tic ëka ömïögï gupu më jïngö pecigï ëka kï könyö jö nökënë.

Pacöna oro ëthïnö ï cukul ëka cükö cwinygï më makö kwan na tek.

Ëjükö awol më cem kï ï pacö kï lwökö jami më tedo obed na bër ëka ëlwök cem n' ëkëthö ï keno na bër ëka cem öcëk na bër k'eketho ï keno